Echa kpo pia moh-mor ochi ma mam ga mbembe obi tte mgbaak bhe, nto ewott ka edung, edung mada arr'e edung me moh omor ogba bohm ode mbob-o agba biphir amona. aduk mama ejib akwa abohi yina ama arab edibi cho asima adoba edung opangi kwa edung okwowa me, mo ohama echen kamga echen kanga ma arr'e che me ekaabi adem ava agba bohm for biphir akang bohm fọr biphir akang bohm fọr mando do odakki-o bi akang ffe mamdo mo ohama echen kamga cha mo okangi ffara ngirigiri, mo ohama echen kamga cha amor okangi ttara ndott, mo okwu ohama omana chatohk ffa abi nna ttara abi itta ko ogbe nguma da ffe oni dohk ode kaam uwa mman ngewa abob kpa ttara obob kora abob kpa mbuma mo mor osima ebob cha abhe ayeri ebob okaka cha abi nna ama awon ewu ekowa bhe kiri biphir bhe asini ayom. ono opiri mo ohimi gbe. Be asini ake ki iwana mo duk biphir bhe ad adap bhe awakki bhe akpara achina mmaa me mohe mo chi, opomgi kwa abob kpa oha me. ebub oka moh owom ewu ekuwa mo osi odibbi hoha odibbi hoha nwum=e okabi adem uwa abi nna ama awap abugbuhi bhe azini ebub ahe m-e, bhe adok biphir bhe azima asi odibi hoha nwuma ko ogbe ngwuma da uwa mo osim oham nden abi nna macha okakwam kwo omamnum ozap irohm kwa omamum nki chen ngwohnga nne da osi odabi hoha osima eganga kpakpa osima osi odibi hoha osim afforkpa pa abhe awawi owab ozima osi odibbi hoha. opangi nguma oha m-e ama akwu ka ahimaka, moh ohama ohimaka phiri cha amo ohoi biphir, mor owam yina mo ono kwo oheri che biphir azini ama paa azeng biphir azini iyini so ahum, aham ogora azini ogora azim ahe amamg ya omama abi nna abhe achi. Ngwuma oham-e, ira bhe akwa abobm bi bong ottohk vo ode ochatohk ffa avar ama achi, but ira nki bhe mgbaaka bi well avarr ochaatohk kpenankpen ffa amo oko odoha ode ochatohk-e but yina machi nnong wani ode igbarr onama essen kpenamkpen chi nnong bi avarr apiri ko odimpa kpenamkpen or macha oho kwamaam macha ohorodo owop me ohambi obera ayok avarr igbari ochimi zak owop osima achini zak oyin ga ezen kpenamkpen me kwu sa ojukwa kwe owowa okemma onanga ayok avarr biphir anang ahehen-nang pe, ottong a ochatohk fa ode mfa ffa obiri osi avarr odam bhe etem ono ode ode ogwommi-o kwa aka adoha akamg-e ma ma ojip edibi cha aka arabba aki edung cho awona ode akpu-o-ode arrankeri wuhuwuhu-o kwa ode oruk-otim-o oruk otim wuma ke wo ode akpu. Mor oham adibi si pa arab bhe bhe me bi zororo bhe abanga bi petep okwoni zon ga ahe kwu uwa abi nna ama azima iza rokha pokinnoha asima ataba edibi nduma moh ohama okwoni zon kwa abhe ayeri ogbam bomm ge omor ozott ozott, aduhe ahe edibi ogbe kwo usa edibbi cho ene ebi azini ogbam bohm kwo ahe mor orama offukpa, moh ohama mphiami moh ohama ezazuri dibbi Ekpang ekpang nduma moh ohok ohok mor ohoi ohimaka nwuma biphir moh orenga anna ekpang ewop me cha amo ozim a- <hesitation> akwongi zom odap odap, moh ohama ekpang ndonga, cha moh okangi che woh orengi ana mo ohe ottohk kpenamkpen bi phir moh ovi che ohe m-e opangi kwa ekpamg okwowa. Ka omama cha tokk ffa maan bong ochatohk dem ffi nni nva njima ffi nki njima ffa nni nviri njima dohk ah-- <hesitation> enhe--unintelligble tte nna mkpa nnam daa ndonna ro asima agbaaki marerere ibe si idam-o ana asima adem ama achera chibi da abhe ama ohuwa kwa edibi abobwi moh oham emmana dibi m-e.